<noise> ابن عمي وخالي كتيرين يعني تقريبًا حوالي عشرة وأكتر نشوفهم بين فترة وفترة في المناسبات العائلية، والجمعات بس ما في تواصل بينا.